د باد توربینونه د دې لپاره کار کوي چې: د باد انرژي په برېښنا واړوي. پاکه، شنه او ارزانه برېښنا تولید کړي. فابریکو، کورونو او ښارونو ته برېښنا برابره کړي. یعنې، باد توربینونه د طبیعي باد نه ګټه اخلي او برېښنا تولیدوي.